أفظل تكون عندي القدرة إني ننتقل فوريا على إني ننتقل على إني نقرا العقول، ما عندهم باش يفيدوني نحب ننتقل مثلا أنا نكون في مكان نحب فيسع فيسع نتنقل لمكان آخر وهاكا نزور العالم في أقصر وقت وفي معناتها في وقت وچيز نحاول أن معناها نزور أكثر أماكن في العالم من غير ما نخسر فلوس ونخسر وقت.